Au ahik akaminak mobile legend karna au bisa isi au waktu kosong kalau au ta tao hata ea boen no ela au bisa hapu au nanong ba'uk neme au akaminak game mobile legend.